Comu i quandu ai que gastal los botiquinis de socorru. Estus botiquinis van p’atendel urgencias menoris entri ellas puen sel urgencias comu una jabarria, o una chaharra mu honda, que precissi angun puntu peru que no aiga alcançau’l güessu, entri ellas tamién tenemus quemaúras levis, angún gorpi, tamién reacionis alérgicas, lo que devin de contenel estus botiquinis son gasas, vendas, desinfetanti, estijeras i otrus elementus essencialis pa compretal essa urgencia.